हाँ वैश्विकता हो सकता है वैसे मतलब होता है। अलग अलगमूल्यन के लोगों का जाति के बीच शांति और स्थिरता के एकजुट हुए वैश्विकता के लए। विभिन्न देशों और समुदायों के बीच सहयोग और समझौता की जरूरत होत है। वैश्विकता से हम धर्म भाषा संस्कृतियों के बीच असमर्थता और असमानता का भाव मिटो सकत है। वैश्विकता के लए प्रकृति पर्यावरण जल और भी समस्याओं के लिए जाति और धर्म की सीमा से ऊपर उठकर बहुत सारे काम करने के लिए आवश्यकता भी होता है।